اليونان دي جوها متوسطي يعني عليه جو البحر الابيض المتوسط في الصيف بيكون حار وجاف وفي الشتاء بيكون معتدل وما فيه برد لكن عندهم مطر تقيل بالذات في الحتات الساحلية الجزر الجو بيكون فيها حلو وفيها شمس في اغلب ايام السنة لكن الحتات الجبلية شتاها بيكون ابرد ومرات كتير بيكون فيه تلج